Anjara asan'ny fomban-drazana amin'ny fiarahamognina amzao fotoagna zao zany a <hesitation> razana monko zany a, efa hoe razana razana niandohana, de fomban-drazana sy azo adino karaha zany koa fomba fizakana de <hesitation> mitso-drano fomban-drazana, mitahy fomban-drazana, afaka agnanaovanao fangatahana fomban-drazana, raha mivaly moa fangatahagnanao, misaotra ny misaotra anao avakeo de ny fomban-drazana zany a tegna important amin'ny fiaignagna amin' ny fiarahamognina si zany fa amzao moa izy efa adignodigno de zany.